ଅପନା ଗୋଟେ, ପରୀ, ଭୁମିକାରୋଂ ନା ବତାଂତୋ, କହାନୀରେ, ଜେ କୀ ଜହାଂ କୋ ଆମେଂ ମନନେ ରଖୀ ବାରେଂ ନହୀଂ। ଏବଂଗ ସୀ କୀ ହୈ ଆଉ କେମିଦୀ ପହନ ଚିଲା, ତହାଂ ଭୀ ସରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ। ଅପନା ଗୋଟେ, ପରୀ, ଭୁମିକାରୋଂ ନା ବତାଂତୋ, କହାନୀରେ, ଜେ କୀ ଜହାଂ କୋ ଆମେଂ ମନନେ ରଖୀ ବାରେଂ ନହୀଂ। ଏବଂଗ ସୀ କୀ ହୈ ଆଉ କେମିଦୀ ପହନ ଚିଲା, ତହାଂ ଭୀ ସରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ।